هاي اشون غاح ندبره اكتشف نجمي جديدي تلمع بشكل غريب غاح ركب مركبة فضائية وحاول انو يطلع باتجاهه حته يشوفه ويتقغب اللها اكثغ ومن تقغب اللها اكثغ شاف انو هيه نجمي عادي ما فدشي بس لمعانه واضويته اكثغ من غيغه